بصراحة احب الوظايف اللي تتعلج بتطوير الذات والتعليم مثل الكتابة او التدريس ولو كنت في وظيفة زي كذا اكيد راح استمتع فيها لانني احب اتعلم واعلم الاخرين واشوف انه في قيمة كبيرة لما تشارك معرفتك مع غيرك الوظيفة اللي تتيح لي تطوير مهاراتي وتقديم قيمة للاخرين هي الوظيفة المثالية بالنسبة لي.